Nensi tinkwegomba no'kugendayo nakati habwokuba kukora ebintu nkebyo noyisana akuhakaniza ruhanga. Ruhanga akampangira hanu hansi kurora ego nebakuba nebetwara twara nebakora ebiruka, haroho nke enjonji, ne raba omumwanya negenda nehiika kuli ne'ebyoma byabu ebizingurizi nambire nambire zigya okw, nangwa tinkwegombayo.